Tani norko di ayaa êriši busau a ma park dê Zakûma čundoo busau Ãtîman-ã, kôi ni hadîka ni ôroze šiša du čûku ni <noise> anna-ã gunna ziyara tigirtu ni kôi to layindi. Kôi ni marra waid, marra waid, kôi ni gali ni ôroze šekel yugonnó ni šekel yugonnó ni yugó, kôi to muro anna-ã gunna ziyara tigirtu ni, aũ gunna ziyerčini, layini ni. Anna yiga harij du mannu yerčundu ni kôi to lidu, tigirtu ni yina kôi to di čîkã gunna layindi. Kôi ni marra waid, amma turo du ŋgiri soũ numa du duruwo, ille lazim sûgoi mannu ŋgiri ni kôi to lanîe baraniĩ. Kôi ni čuro ni kam kîlometur murobaa gunna, To koo du ôroze bes ni. Anna-ã du tugandu ni gunna layindi, kôi to koo. Ôroze ôwonni kôi to di čîkã, guru aya didi Čad du mannu yugondú, yiga dôula naharaa-ã du yigiitu ni kôi to di ôroze-ã yê hokundudo. Wô kazalika, taa čôhure guru ni čîkã mannu čôhure aya nû busau ndurã Čad du gunna yugondú yiga dôulo naharaa du yigiitu ni taa čôhure guda aya čîkã yê hokundudo. Yina muro gunna šiša guru gunna busau ndurã du ŋgo yugondú čîidi gunna yigannu aya nahara-ã yigiitu ni kôi to di maana-ã kôi hadîka ni čuro ni to koo yikallu kôi to di yigiitu Ôwonni kôi marra waid soma čidaa, kôi illi borsu ni ôroze ni šiša ni čûo ni. Oor ni čidaa, somma ni čidaa. Kôi to muro, aũ hursa tawo, ziyara ŋgirîe gali uũ. Čôhuri guru gunna walla ôrozi guru gunna. Čer hunã mazi čîidi soũ numa du murranjunnó yugó. To koo yikallu, amma ŋgiroo, yunu a ŋgo unda murranjunnó yugonnãá murranjini. Kômma mannu kôi čuro dige. Aũ maana-ã unda haki du bîdi borsu nduganîe gunú. Aã anna-ã karaha ha du tugandi. Karaha has taa du čûo ni. Maana-ã kômmaa muro hasa to koa čûo, unda ôgurinuwo muro kônuwo muro kôi to gunna du ndugannu, karaha ha su njî ôroze-ã gunna nduganni, laniĩ. Ôwonni susa mannu šekel šiša du mundu čûo. Aã yunu muro, šekel hunã turo haŋumo guda lau huna to koa šiša haŋumo de yugó. Ôwonni haširada mannu šiša du budi čûo. Kôi to di muro anna hasa ni ôwonni ôroze taa kôi to di čîkã gunna anna hasa, muro ôroze-ã ha gôrdiyindi. Ôrozi wošio ni êboo ni čupi, sura ni čendi, anna to koa hasa. Ôwonni taa mannu taa. Ôwonni anna matlan, aya yigannu lidu ni ôroze taa kôi to di čîka yê, čîkã ha čitîe barayindîe mannu, anna difaa ni kôi taa gôrde ni hakumma yigiida ni to koa čûo. Anna taa mannu čendu ôroze taa kôi to di čîkã čitú. Ôwonni yiga harij du nahara-ã aila hundã gunna guyundu ni lidu ni ziyara kôi to muro gunna ziyerčindi. Aã kômma mbo amba yidannoó yiga harij du muro yerčundu ni aya lidu kôi to zerčindĩ muganiĩn? Kôi a di du. Maana-ã amba čî. Amba-ã muro ndî unda yunu-ã haranumó haraniĩ ni durummó duruwo muro amba-ã muro to muro. Amma kôi to di unda ndugannu bî lanîe tohoo, haki bîdi ndugannú. Kôi to di du karahaa guru hasa čûo ni anna-ã su kôčundu ni to koo, du gunna kûruyundu ni bî layindi. Aã, bîdi kôi to di du tudugani nuwo, ôroze-ã muro mannu guru ôroze taa mannu unda ha njusopú. Ôroze taa kôi to di čîkã gunna òwonni šekel hundã šiša du mundu mura. Ôwonni čabtuda tûrri čûku duruwo, unda muro dahu-ã lînjini. Muro dahu-ã ôwonni tugandi, aila du tugandĩ haraniĩn? To koo yikallu dogu du čabtuda duruwo, unda mannu nôuši guniĩ. Ôwonni kûmomma ni de kôi to muro didi numo hunu, muro budi ziyeda du čî. Odu gudi-ĩ matlan ôroze-ã du muro ôrozi muro odu to koo yugonnó de yugó. Yugondunnãá nû mbo aya hadirĩ koo, yiga harij du mannu ôro dôuloo dôula harij du mannu ôroze aya yugondunnãá tolobčundu ni yigiitudo. To koo yikallu, ôrozi muro kôi to di yugonnãá, budi mundu gunú niri balak. Ôwonni aũ hunã muro zaga kôi to ko-ĩ šidenu koo. A gunna, aũ guru ni aya Čad du čî ziyera tigirdo, aũ guru ni aya yiga harij du nahara-ã gunna aila hundã čoopu ni ziyara ni ziyerčindi, aũ guru ni Čad du čî aya ma ziyara tigirdo. Aã, aũ bes. Aa Amtîman ga dî Canturafîrik ni dogu gunú, taa ma Sûdan ni dogu gunú. Aa muro dôula čû ada gunna taa gunna amûhum môši tadar. Ôroze-ã muro mannu dôula ada čû ada lûnurã gunna taa norko yikallu, yerčundoo kôe taa gunna maana-ã illi nčubudîe mura mannu tugandi. Kôe taa gunna tigirti. Ôwonni ôroze-ã muro mannu čûčuŋuwo, mura mannu njusopú. Ôroze guru muro mannu agîresife čîkã munum. Agîresife čundoo muro miškileda. Yaani unda mišekila yewo, mura mannu njusopunnó. Ôroze to koa mannu čû. Mura mannu du čîkã, odu kômma ni čuro ni ziyeda nii, wôsii to koo yikallu, mura četu čîkã noo, du čûkã na, du čûkã mannu, mura gunna manii yaanii gurfa, gurfa walla gurfa gurfa du čûo maana-ã. A ôrozi gunna famîi hunaã četu ni tabaayundu ni tugandi. Nafsal gudi-ĩ mannu to muro koo, mura gunna maana-ã gûrub, gûrub du to koo toorsu ni tugandudi. Ôroze ôwonni kôi to di du čûku ni maša čubudiã, ôrozi, ôrozi gunna maana-ã čîdu čubîe koo, ôrozi to hi čîdu čubi. Aã to koo. Ôwonni hayuwana guru čûo taa guru illa mannu čubudîe čûkã haraniĩn? Hayuwana illa čubii niĩ, illa čubi, aã mbo mannu gudi yîni čubiĩ ni, mbo mannu yina ada du četu čûkã, yunu mbo mannu adû hunu ni, yunu čubîe kuĩ, yunu to hi čîdu čubi. Aã ôwonni yî-ĩ mannu kôi to di du hôde ni čûo, kôi to di yî-ĩ mannu mura du čadi mûhum. Kômma ni ŋgo kôi čuro nii tedu mortudo du tugandi. Yaani osubua na osubûe na ndugani. Kôi maana-ã ardu marra wahid čuro. Aa kôi to koo, kôi to di gunna muro tugandu ni buda hunda ni tugandu čubudi. Kôi to di du halas doogo hundu du ni čûo, mbo mannu tugandiĩ gunnoo, kôi turo maana-ã tûrru ni tômudu maana-ã dûmnjindie to koo yugó. Kôi to gunna tugandi to koo. Ôwonni ôroze ada gunna du ôrozi dunodo ni kûmomma koa de yugó. Unu a ŋgo tani yuhatĩ soũ du durrudo yugó. Aã zo odu suura durrudo gunnoo. Tani taa tigiri tere he tigirĩ, soũ nurã duraar. Muro asiyinîe zondu, asiyunoo budi miškile. Aã, muro maana-ã siyesenuũ haki taîe koo, siyesenuũ taîe noo, maana-ã muro korr yeu walla mišekila yewo, muro asiyunoo zondu. Sûgoi yunu muro hi orroyinîe yugó. Matlan anna guru nû taa tigirtoo, maana-ã aila hundɑ͂ gunna čoopu tigirtoo, ôwuri na ôwure čû na bosi, kôi taa du yaaba ni maana-ã hasa ni yibeduda čûo ni amma halas ôgurunuwo muro du mozu odu mûddo-ã unda mozu ni bîe naa lanuũ ndedĩ korã gunna kôi to di mozi. Anna guru kôi to di tigirtoo, šahar na šaharêe na gunna aila hundã čoopu ziyara tigirtoo to koo ôroze taa layindî jûska bosu nii halas <hesitation> lôko mûhum <hesitation> udura hundã kemelčundoo, kuyodi zabtindi. Môhum gunnoó mannu mišil kôi hadîka nuwo mannu kal. Hadîka nii odu ôroze čûo to koo odu du. Karahaa hasa ta du čûo ni kônuũ ni nduganu ni ôroze ada gunna turo turoo laniĩ. Mazîe nuũ! Yoo čôhure mannu šiša du maana-ã ziyadadu čûo. Yunu yaani unda oor numa ajubčunu ni lanar numa gunna laniĩ ni mûhum <hesitation> zaga unda daama koo. Aũ mannu maana-ã yoburnjunu yusu ni činîe yugó. Biraha bes. To koo kûrinuũ lanîĩ ôroze ada gunna lôko lanuũ ni šinjinu ni unda muro, tani halas tidee nuwo, unda ndedi. Aũ haki du bîdi nduganú. Matlan aũ a haki du bîdi nduganiĩ dûguli-ĩ naa, yoo nimir-ã naa, yina ada gunna adûo aũwaa haraniĩn? Yina ada gunna, mura du čûo. Toi yikallu nû mbo, du karaha čî ni, karaha ti hi kônuũ nii, du gunna kûruniĩ nirĩ mannu sûbou toi yikallu. Aã amma bîdi nduganîe tohoo, unda muro haki nêfsi numa difaandunú. Aã muro mannu direk gorsu njendi. Aã durrunjindîe barayindi, to koo yikallu amma haki maana-ã unda du bîdi nduganú. Aã anna du bîde tugandiã, anna maana-ã kôi to muro wôkule ni čîkã mannu, muro mannu sulaha hunda ni yidao, yina guru ma yunu-ã muro ôrozi-ĩ muro, muro lau tugulaa nii go čenîe yunu yinîe barayundoo muro, êboo has maana-ã čupoo, kusar hunã gunna maana-ã halas <hesitation> ši čurii ni halas to koo toburru nii agaltinĩ korã muro tûrri. To koo yohidi, maana-ã haki ndiŋuũ unda kôi to di ŋgiroo, du haki bîdi nduganú. Du bîdi nduganîe tohoo, unda dahu-ã durrunjindi to koo. Ôroze-ã muro dahu-ã kôi to di čîkã duriĩ, ôrozi guru niĩ oor čidaa, guru ni a muro ôrozi, guru ni oor čidaa. Ôroze-ã muro anua aškela-ã munum. Sûbou toi yikallu muro, ôrozi guru ni oor numa čuruú guru ni oor numa čuduroo čidaa, guru ni oor numa čuduroo muro, oor numa du zodú. Anna-ã mannu šiša-ã munum. Odu ôroze-ã muro maana-ã kôi a di du čîkã, du ôrozi muro šekel nii yugonnó de yugó. Ôroze-ã ni munda haki gunna čera hundã turo, turoo lûndurú čîidi, mûhum <hesitation> tîsein fîl mîe-ã gunna mûhum ôrozi muro maana-ã yugonnó yugó. To koo, ôroze-ã muro bugã gunna čûo. Haki čera hundɑ͂ gunna aya kôi a di du turo, turoo gunna haki a ni čî, to ni čî, to to ni čî, to ni čî, to ni čî nduru haki haturú čî, môhum ôroze-ã munda-ã munum. Munda-ã muro du odu yugondunnãá munda gunú môhum maana-ã to koo. Ôroze-ã dahu-ã muro dahu-ã kôi to du čûkã, muro mannu hûrie kamil yidao nii alê kêfuhum yaani, kôi čidakã gunna kûnnu tugandi. Kôi mbo mannu muro gunnãá haraniĩ, kôi zo čuro ni ardu wôsi tedu morčunno. To koo mura ni zaga du čidakã gunna du tugandi nii halas <hesitation> zaga čidakã tugandi, zaga <hesitation> čidakã mašayindi. To koo di kôi to di mûhum <hesitation> mura ni gunna čûo. To koo anna-ã ni gunna ziyeda du Maša Alla budi, budi ziyerčindi ni. To koo, aũ muro de yugonnó muro yugó.